Este or lëꞌ loma në nëkga loma xwiydama wen, ntsuꞌl xwiyma bos igwiyma nis ulox uyey nis dzekna lëꞌ tsula mansaniy lo nis ga kon gunu dzekna mbi nis dzekna idëꞌb nis loma ulox udëꞌb loma uyak loma uyasla xni ic̲h̲ë loma uyaxnila o zona yu or or lëꞌma wendac̲h̲e xwiyma bo lëꞌkga xkaga zob ti litr nis dzëꞌ lo gi ulox ulëꞌb gunu dzekna uyuwa lën tib tina uya lëꞌ ga uyula zukr uyu dzekna kon gunuka idëꞌd loma dzekna lëꞌ loma giaxni par wen gwiyma uyaxla xni loma.